समय शब्द के सोचत ही मोये मन में एक प्रभाव नियन्त्रता का आवेदन गति का ख्याल आऊत है। यह वह तत्व होत है जो हर चीज को मापत है और हर घटना को क्रमबृत करत है और हमारे जीवन की यात्रा को आकार देत है। समय एक अदृश्य शक्ति है जो हम चीज बदल देत है। उसे आकार देत है और उके बिता देत है समय का अर्थ हमारे लिए विभिन्न चीजों से व्यक्त करऊत है। वह बिता हुआ समय जो वीतिया यादो के रूप में पर रहत है वर्तमान में समय जी में हम जियत है। और भविष्य के समय जो हम अपने सपनों को योजनाओं को हिस्सा बनऊत है। यह एक दुर्बल और अमूल्य संसाधन होत है जिसका हर छड मायने रखत है। समय के साथ ही हमारे अनुभव शिक्षा और समझ की बढ़ात होत है। यह एक ऐसा साधन है जो न केवल दुनिया की गति को तय करत है। बल्कि हमारे खुद से बदलाव और विकास से संचालित करत है। और हमें हर पल महत्व समझऊत है और लक्ष्य की ओर बढ़न को इशारो करत है।